Nde mi naani un inni haala kuje deffugol, wonde hitande mi siftoroyta, wakkati ko ndiyam e toɓa. Goggo amin jongaani min e kuje deffugol e nder suudu.